Ang talo waisa wainui beraina thangna bagwui belai hamjago. Phiaba talbrum brum beraina bagwui kwbangma raang ree nango. Aboni bagui ang nogni borok bai kaisa vacation o waisa joratwui beraina thango. Tamoni hinba hatai kwtal jagao beraikhai bwkha o tongthok mano tei bwkha swrwng swrwng wngo. Kwtal jagani tomung chamung chai mano tei swrwngui mano. Cherrai rok ni bwkha bo tongthogwui mano tei abo bohrok no lekha porina bagwui chubachu rwio. Gurugui faima ulo chwng kha kaham bai kaam khlai mano. Aboni bagui bisio waisa wuisu fatar hasteo beraina thangna nango.